احب في وقت فراغي انه اقرا كتاب، او اقرا رواية، او اشوف مسلسل، او اقرا قرآن كمان، واحب اوقات اطلع مع صحباتي، اقعد مع اهلي، اقعد لحالي بدون ما اسوي اي شي، بس اقعد اتأمل بالنعم اللي الله اعطانا اياها وقد ايش انا ممتنة لحياتي.